<hesitation> kuna mbwi i ntuhu, santuhu natamani labda nihauke aha Tanzania, niite semuntu uko chongoi, labda niite <hesitation> sauzi kuda kuna mbwitana, nadaa kaebu kea kuda kapata ajira tana, baada ya kupata ajira ntana, basi udamambo soya, ndima yao si <hesitation> ni- nii nikwae naidoa ida ndima nagosowa ndima kini kagosowa ida ndima na malengo matana ya kweza ku kawia uku kaya Tanzania, mkeza nimanyike kwamba huyu muntu kaita kuda kalawa ahaba na kagosowa mipango, kakoswa mipango, kaita kuda yaani ke kuita kihuni, kaita kuda kapata pasipoti yakwe tayari kuna mtu ikuda tayari wasiliana nae, kwamba bwana soku huku kuna ndima, basi wenao kaduawa aha kwanza waganduzo wagamma atake bana mina hauka aha, <hesitation> nita nanii sauzi, kawambia kuna mwuzwi wangu ujeji ukuda nambasa, kuna mbwiu uda, sasa wewe akiba ikuda ambia <hesitation> ukamite kusema kaite huko huko mbai, malengo ya kugosowa kitu kitana hata nkawia huku nyumbani nize <hesitation> nika vitende vitu vitana hata watu wakamanya kumbe huyu mntu Kawa wa huko na huko ukabwa kuda waita kwamba <hesitation> jamani kitakae uko <hesitation> nanii mwambie mwenzio kuda kubweha bwana kubweha kaya ni ahaaha bana kigwa ndima ugosowe ndima yoyose tana, ndima yoyose nkujaa mladi hea iwe ntana, ili kwa sabu kula wa huku ili kuitakuda, ili <hesitation> uongeze kipato kiwe <hesitation> kikuu zaidi ya huko kwa sabu waonana uka bloku dau wongo mbenkigu hea ambayo ni tofauti na ya huku, kini ambayo idakuda iwanga hii ya huku ikongo hii, kwa hiyo kuda hii nkuu hii ndogo kwa hiyo waitakuda wagoswa ndima ukisha ukagoswa ndima hata miaka mitatu minne mitano misita ukauya uka <hesitation> ukakaa kuda basi wameki hea zako, kameki hea zako basi wedau Mungu akakujayia hada ukapata ukaona nafasi ntana kuna kagayi gayi kabovu akadoa, wakakausha mtango wakagua kakagua basi mbwini pahopaho wakagua basi wamba <hesitation> haka sasa bana ngoja nikauguse ikaya waita kaya waonambia haya bana pata hea zako kapata hea zako, basi ukambiwa mwana ukabuha kuda tena <hesitation> usiku tenda mbui waomba <hesitation> mladi kifika <hesitation> kibuye ku sauzi afrika basi ubeinvye ne npate nvye wenda kuongezea majukumu makuu ambayo khana sababu naona, afadhali uka <hesitation> ukaeekau udambwai kana na mbwai yanvyee Wewe endea buya ndima ukapata ndima idabu wagoswa ndima za kuhamikieza ako, kuhamikieza ako, aya kupata kagei kako aya wakatuma kezi ake jamani haukanigei yangu wakuekeako nawe nguguye aidoa aileita nyumbani yaani ata ni mgusingwa <hesitation> mgusingwa juli ndo ainemwe nyie ana ka gayi akabinda aya bwana, chamsingi mbwai aya ulakayi kwa uwakaya, ukauya kaya basi wenda kunanihii <noise> kauye kaya basi unaenda ku nanii wenda kuhaga wa nani <noise> mgosi huyo kauli <hesitation> mgosi huyo kauya hata mntu akagukauwa pia <hesitation> akaona <hesitation> upendeza uvitana <hesitation> kuo yaani adeijafya yako pia ikavitana ukatendemaka maana kwa kukwaa mtu atakunana vitana ata hiyo hea pia imo mwimfuko, mwichochose kundavyo wakidoa <hesitation> basi ukiweza kuwa chenchi hea zako ukaweza kuu nyumbani basi cha cha msingi omba sasa kila wakuda sasa, kia nkuba sacho kikipata sasa cha msingi mbwai ni- nzenge nyumba wazenga nyumba, kuna mtu ataga nyumba waigua, neta nijione mimi daesaama bwa nyumba ni za tanga bwa nyumba mheza bwata nyumba, kukoza kiu pia una nyumba yako, basi Maisha matana, yita vitana kwa sabu yakuiteko chongoi, mwema nakwenda ninata ninatamani niteha ntu Fulani kagosowe ndima ili npate manufaa yedi. Nkapata manufaa yedi, hata mtu akakukwamba makwiu bana, kaita hatwe lakini kauya mezitana kio kwamba kaita huku akauya atietawana <hesitation> ukaita huku ukeso kubwela kuvintuna vintu vya maana, wazaa navyo huko nyumbani, mimbu <hesitation> hauka yaku <hesitation> wagosi nkwamba kustelelei, kustelelei vyedi, <hesitation> lakini kama kuitakuda <hesitation> kukauua kuna kintu basi wantu watakuseke kwamba baa sasa kama sinyikwa afadhali nieke kaha, <hesitation> we uya kuna taa, hata baiskeli pia nkuna, lakini ukawiye kuda u vitana <hesitation> kugwana zwina, <hesitation> kuvunja nyumba, <hesitation> kiya hantu <hesitation> una mzii wako, <hesitation> kini sasa wewe wabua buda waona <hesitation> uyu muntu kanita huku hivi yeo mbona kauwa kasokea, <hesitation> yani kusokea kwa buyakuwa mbuya mpombe tu, keza huku <hesitation> bwana afadhali kama <hesitation> nekwita, <hesitation> nekubakia hukuhuku, nekusijaa hukuhuku maana kuda kekunana sasa, kusikuita vitu wede hadede uime <hesitation>